ଜଦୀ ମୁଝେ ଅଚ୍ଛିନା ଲୋଗ କର ପର୍ସ ପାଇଲୀ ତାହାଲେ ମୁଝେ କୀପରୀ ତାକା। ଉନ୍ହର କୁଛ ତାକୋ ରିକ୍ଟର୍ନ କରେଭୀ ତାହାଲେ ଆଜୀମ କହେଭୀ ପ୍ରଥମେ ମୁଝେ। ତାରା ଆଇଡେଂଟେଂଟି କାର୍ଡ କେଂବା ପରିଛଯ ପତ୍ର କୋ ଚେକ କରେଭୀ ଚେକ କରେବା। ମଦ୍ଯରେ ମୁଝେ ତାରା ଟେଲିଫୋନ ନମବର କେଂବା ଇମେଲ ଆଇଡୀ କୋ ଦେଖେଭୀ ପ୍ରଥମେ। ଟେଲିଫୋନ ନମବର କେ କୌଲ କରେ ତାଂକୋ ଜନାଏଵୀ କି ତାଂକୋ ପର୍ସ ଏବେ। ମୁଝେ ପାକେ ରହା ହୂଁ ଜଧୀ ଟେଲିଫୋନ ନମବର ଲାଗେ ତାଲେ ମୁଝେ ତାକୋ ଇମେଲ। ଅଡ୍ରେସେ ଥାଂକୋ ଇମେଲ କରେଭୀ ଜଧୀ ଇମେଲ ଲାଭୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ନମବର। ଲାଗେ ତାଲେ ମୁଝେ ପର୍ସ ଟାକୋ ପଲୀ ସ୍ଟେଶନ ମେଂ ଜମାକର ଦେଵୀ।